Un prau es un terrenu llanu que no tien muchu monti. A mí me recuerda del pastoreu. D'essus qu'ai yerva palas bestias i pal ganau. Amás se puei segal la yerva i guardá-la en pacas pa tenel alogu condumiu pal ganau tol añu. Amus, que yo de chica tengu pastoreau las cabras, las ovejas i las vacas de mi pairi assínque los praus tamién me recuerdan de mi pairi que ai unus añus que espenó el probinu i siempri estava al cudiu del ganau.